Ñá ka ñēꞌñúl dotor dá īó ñúku ne da kuido ñu ɨn tée u ta sa tée koꞌñu u ta sa tee iꞌni tée koꞌchú ne kuekóō ntín ñu kādií ntoto co neꞌi ña xaꞌanga io ñatɨ ngadɨv túte dichín ngo ññáꞌ nga tui kúdaá ñuu ñá nga tuvi íña nga ūꞌvi dɨ́kɨn nkō ādi éke stoo i okalitu ūku ocalitu n hika koꞌona kuaꞌonto.